أنا أبى أتعلم كل اللغات، لكن اا فى الوقت الحالى أنااا من عشاق إيطاليا، وااا وااا بتمنى أزورها يعنى، وااا أعتقد أن اللغة الإيطالية راح تاخد النصيب الأكبر من أهتمامى، لو ان لو فينى أتعلمها فورا، أعتقد الإيطالية نعم.